Reino Unidope jaeko <hesitation> clima <hesitation> jare oajaete iroi jare ojovi ogueyiye iroivagui jarfe oajaeteye jaivi <hesitation> añope jare oajaetevi oime nieve jare oajaete oyajoi jare oajaete iroɨ jokope otoño rupino jukurai kua tëtape Reino Unidope